في العادي في النهار أقل شي أقل شي يصرف يعني عشرة الاف خمسة عشر الف ، فهذا مصروف عادي نتاع انسان بسيط جدا جدا ، النفقة اليومية اقل حاجة باش ياكل حاجة بسيطة علخر ،هذايا هو المعدل عشرة الاف حتى خمسة عشر الف.